इथियोपिया रो संस्कृति घणी प्राचीन अने विविध होवे, जिको अफ्रीकी, सेमेटिक, कुशिटिक <hesitation> अने इस्लामी परंपरावां रो मेल मिले। इहाँ अम्हारिक आधिकारिक भाषा, छे पर कई अन्य भाषावां भी बोली जावे। धर्म में ईथियोपियन ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म, इस्लाम अने पारंपरिक विश्वास हावी होवे।